Nka hati naasharamu kugira ngundye ebyokurya bibiri, amagara gangye goona niinywa amate ndya n'amahuri ahaakuba amate garimu, amate garimu ebikwombeka omubiri ebirikubaasa kukubiisaho otagwire ninga okagiramu obuzibu kumara obwire buringwa hamwe n'amahuri agarimu eki- ekikwombeka amagara omu Rujungu nibakyeta protein. Niki nikiyamba kwombeka amagara gaawe gye kandi ekyo ekyo ekiku ekyekyinaagamba ekibakweta protein omu Rujungu nikiyamba oku nk'oku waakushanga skirt ecwekire then okagiteera ekiraka mbwenu eky'ekiriisa nikiyamba okuteera ebiraka omu magra gaawe haagira nk'ahu waayenda kugwara, mbwenu nkanywire amate ndya n'amahuri agateekire nk'empogora agatasiikire.